Pos cómu me passa conas cholreras. Paquí los regachus dela sierra col augua corriendu los desfrutamus tantu que semus escapás d'echal-mus junta'l regachu namás que pa sentil el augua de passal porque sonin momentus comu de resuelgu dentri tantu hotrileu i aginaeru que mos trai la vida esta, que alas vezis que no mos trai más que descalientus, no es? Güenu, a vel, assina que lo veu yo ogañu.